Aleni chakula chekaami koo kaa kaam kimyee, ko kakwany ak aamde chego keiwek ak. Kokangakwany ko kaa kaa kapoo peeki, koyechumukan peeki akwany ande pusyek, akwany ko koruri amalu akaam amde keiwek. Ko aleni chakula chekam en petut ap rauni kochoe.